زيرو واحد خمسي تمانية صبعة أربعة زيرو خمسة أربعة تلاتة ستة. الرقم التاناي: زيرو صبعة أربعة خمسي أربعة خمسي ثبعة تمانيي تصعة زيرو زيرو صبعة تمانية تصعة.